شوف، تجيب الكنكة و <hesitation> وتسوي التلجيمة، حجة الجهوة، تحط تلات ملاعق بن. و <hesitation> لو أنت تشربها مظبوط؟ حط ملعجتين سكر لو زيادة ثلاث ملاعج و <hesitation> وتزودها شوي شوي مويه، وهي على نار هادية، جبل لا تفور، صبها لما تسوي وجه.